Quiemah, quiemah porque yehoun noyihqui tlo tehoun yacah. teh, tichnequi o nicnequi yehuon noyihqui, yehoun porque. chichimeh, pero tlo yehoun noyohquih quinyitah uquinon. quineque, uquino amo quinequeh ucamo quinequih yehuon. quietah mochiua chieloro uquiquinequi. tochichiuon, tich- tichyeualouah, tichyeualouah, tichietah. porque yehuon noyihqui, qui- quimahmatih, uquinun quineque,. uquinun amo quinequeh Yehuon- yehuon- yehuon cateh quemeh tehuon tiguientes,. quemeh tehuan tiguientes ticateh. Tiquihguita aquinun tichneque, uquinun amo tichneque Oquitechneque niman, niman oqui, oqui oquimachiliyah, oquimachilia. queta uquinon mitzneque oquin amo mitznequeh Yehoun chichimen, yulcameh noyihqui quehguetah oquinon quineque,. oquinon amo quineque, uon yehuon quimahmateh nuhqui quemeh tehuan tiguientes, quemeh yehoun quemeh chichimeh o quemeh yulcameh. quimahmateh uquinun, uquinon quincualetah